देखो सा हुकम आप रेज़्यूमे मैं या विवरण करवा चाऊं। तू सभा ऊ पहला आपणा खुद री बारे मैं जानकारी लिखबू आणी चावी है। वद्रा मायी जित्रि भी जानकारी हुवा बा आप ना लिखणी चावा। आन्न जित्री भी बड़िया जानकारी हैवा आपणा ज्यादा लिखबू चावा जिस्सु आपरे रेज़्यूमे मैं चोखो देख्या।